انواع الرز العندنا في السودان اتنين بس هم الرز المصري و ده الاكتر عندنا في السودان و بنعمل منه الرز باللبن و الرز المفلفل و ده ممكن يتاكل مع اي حاجة. تاني ظهر عندنا البسمتي و ده علي الاغلب بيكون للكبسة.